اكتر موقف حسيت فيه ألي انا حظي وحش ااا في حفله تخرجي لاقيت أن الحفله ديه يوميها أن الدرع بتاعي وقع اتكسر الأرض بعد اول ما استلمته علي طول يعني حتي مورتوش لاهلي ولا روحت بيه ف حسيت أن انا كان حظي وحش اوي اليوم ده